أكثر لأشخاص تأثيرا في حياتي كان أخوي الكبير أكثر شيء كشخص تعلمت منه جميع لأشياء التي توجد في حياتي، أهم شيء تعلمته منه كيف أتحدث مع هذا وذاك، وكيف أقوم بصيانة أجياء الأسياء بمنزلنا.